يدخل للـ <hesitation> لمواقع التواصل الاجتماعي و دايما يحاول يكتب تعليقات <hesitation> للناس. و ادا ردو عليه يرد معاهم. <hesitation> في الـ المواقع التواصل الاجتماعي، مـ مشي شرط يكتب صحيح. تسمالا مـ تكون عنده عادي <hesitation> حتى إلا غلط نورمال. وإيلا كان واثق من نفسه و يقدر، يقدر يسجل روحه مثلا، يسجل التيكتوك، و و يهدر على كاش موضوع يهم.